هاكاو هالقطيت صعاد القادت القلاده السحريه فرحت بيها و هاكا هزتها بسنيناتها و رميتها هاكا في رقباتها و مشيت تجري رجعت ل عيك ااا الي مربينها و الكل و هما هاكا كشافو قامو يجرو للعايله الي تبنيتها و كل شئ منين جيتها هاذيا القلاده.